פען ארבעט ס'איז דא א פלעסטיק האלטער, און די האלטער איז דא טינט, און ווען מ'שרייבט מיט דעם קומט ארויס טינט אביסל אויף א מאל, און אזוי קענען אונז שרייבן.